Imchau guja zaman yaye ai pichi vaya kabo na tamasigi idgwa kulakwai a duniya imchau jiribai kabo damala bata misigi idgwa kulakibai, atu dai zaman atu tina kabotaku atu paiduwa amma atu damala bata tamasigi idgwa kula kwi bai fiwu gakfagai kinchu kadgwi kulina ai kabo damala bai kichaptu kabo dibdam kal-kala biyi yadgwakuli kwila nanwan nda aukti kiba kabo du ibdam ki kila bikwa du ibdam kitka kimdi bikwa du ibdam bai kal-kala bai yadgwa kulakwai nanwan kima kudik adatki dik darajatki kwaya yadgwa kulimwu amma kabo damala idgwa kulakwai kabo lallai dunawa akunik wujir jliwi amma ya maka kabo ni amaki dibdam bai ga chandak be kaka irditu du bina yamaka kabo kaski kila yamaka kabo kazidikila ankalini a waju kagwi kulakkwai nanwan imchinotu inchino atiyau jiriwu yau kinchu diwoni kadgwi kulak-kwik taukadana bikwa kabo na a tli kazi dimaka dik adatki, amaki vaya dik adatki be ki vaji yaye ankalini ga vajak bina kiza di kilana ankalini a vaju nanwan har kadgwi kulakwai kati kuli ai imchinau pichi, imchinau jirai bai datiyan əmda jlawu mdazgau <noise> maka kabo ikvi kima nanuwa bai tina maka kabo kata atimanko zayik duniya amma dik nanu yaye ya maka kabo yaye amaki didam be dli dilip be kakak irditatu dilip be kaka irdituduwa ya jlimik saniya yalwai, ya jlimik saniya bikwaya ya jlimisu dibdam be kaka irditatu bina ka kilabai toh imchinau kiba vaya be ankalini avajadu kati ama mama kazi-kazi dikalayi bina iduna bai kaibai kaukzudu mama kai imchinau ankalini avaju kati kulibai gado diwoni kabo damala abzai kadgwi kula kwik duniya bai kinchu fi gakfai kinchu kima kabi uktlai be adgai, kabi ama bai kinchu, kabi'yi bai kinchu, ingwai ankalu gavajak kabo gai biyaye vaya kima galwau, kima uktli tilin, kima vayak kam kak ilwai be yati'yi kasi bai diwon a gai bina ya gifu ka dibdi katkidu akak kimatki mdau atiyau idgwa kuli amma kabo damala kichaptu kabo mama gi ga kaboma, kabo jlimi gi tam man atan dagi libai ankalini inchubai atan dagi aka man atitge kai bikwaya, kai yo kwaya ya jlimidu bai kazaniinchu, kwachi tina əmdi kabe a galibai achi vaiku kima duniyau atu achi aka, duniyau achi mamid amma nanuwa bai mdu gadi dik vayatkili ai acha maka kilapiya, vayatki nanuwa yaye kilapiya agai bi kwaya atu kata-atu kala butu ai gado diwoni kilapiya akunuk wujir, vijik ankal akunik wujir, maduwa dik yal bai adgai akunik wujir, kiramuwat dik tinak jliwi bai ankal ga vajak akunik wujir fi wun dau tala akunik wujirare ni kwachi nikwachi bai akimatkikchi tala vaya man a gai diwoni ankal kidgadu vayo a gai bina ya piti gado diwoni ya makak vaya yayae amaki kiratu be ya sigig bebe ya jlamidu vayuu bina mda nawan vaya gagchi akchi izga wana dala bai va dawakchi pata vadakwakchi a ka ai mda gawa dik vaya amma va jlimekchi wana bai ﻿gado diwoni vaya damala iyu-iyu murima nir ditu ma vaya damala yau ati manko a gifik duniya bai gado diwoni tina adhak badai datiyan ai ko gi dik vaya yaye ko patla mda bilimana gada gi vayayo bai, mda bili gada gi əndi ko gada ma gi gimsik ma ki bata gifu bina ma gadak vaya mdi bali wu'ya ma gadak vaya ai achi dibdi wu'yawu imchau jizgatu bai adkak badai datiya kwachi har itana mani əmdi vila makak patla kwaya mda bilachi patla gadak əmdinakwai bina gadak vaya bai kwachi iskuk be nizga əmdak badai isigitkanai idkak badaitku badai gi dik vaya yaye vatjatk itfage datkilibai vayatki vagzauchi be ankalili a tlibai.